Iin, uu, oni, jama, o'on, iño, uje, una, óón, uxi, uxi iin, uxi uu, uxi oni, uxi jama, ñeon, ñeon iin, ñeon uu, ñeon oni, ñeon jama, oko oko iin, oko uu, oko uni, oko jama, oko o'on, oko iño, oko ujé, oko una, oko óón, oko uxi, oko uxi iin, oko uxi uu, oko uxi jama, ñeon, ñeon iin, ñeon uu, ñeon oni, ñeon jama, udiko, udiko aan, udiko uu, udiko uni, udiko jama, udiko o'on, udiko iño, udiko ujé, undiko ona, udiko o'on.